Ma ëjt's da dun ya kaptë t'sënayën may yë mëjk jue dun ya jue a'ax dun jya mëdë este neyb a'ax dun nyanëmën, je jekyë je ambyë më a'ax dun ti'i yak jadyë yaj tunyëjën, may a'ax dun yak jadyë ma yë xë, ma yë t'su jën, neyb a'ax dun yak jadyë në ko'o a'ax dun yamukëy, në ko'o jaya'ay a'ax dun este jyubit jyukodëyëtyam a'ax je'e jue iukë jepë je'e a'ax dun nyënënbyë cera o pë kaj yëbadanë, ko'o jedun wi'inkonë, manytë je xëdëny a'ax dun yajmukyë tëjk, tëjk a'ax dun amyët yakonëy y tyam bi'i a'ay yajmukyë, mo'ok tijatyë jedun tunam tyam a'ax jedun nyabupedyë, este je mëykë je ka'ay a'ax dun yä'ixëy o pë kaj tyam bi'i pën jadun ne je'e nayejpë je'e waj, je mo'ok, je a'ay, tujatyë jedun tunam je a'ax nya ayxayë o tyam a'ax dun tyjatyë tyëy, nyënëkonë nyënebëkëyi ma a'ax dun yoj mëjk yoj wa'atanyë ja- jadun a'ax dun yak jatyë yaj tunyë o may jadun ja xi'i yë xë yë t'su.